Mampiavaka hagnigny biolojika sy hanigny izay efa <hesitation> nampiasagna akora simika zao ai, <hesitation> ra ôhatra oe resaka tsiro koragnintsika, matetika ai hagnigny <hesitation> izay efa nampiagna akora simika tsaratsara tsiro am-bava, fa ra ôhatra hanigny biolojika izy ein somary ôtra oe ratsiratsy tsiro am-bava, fa ra ôhatra amina resaka fahasalamagnantsika ndraiky koragnintsika de hagnigny biolojika no mahasalama kokoa par rapport amina hagnigna izay v-nampiasana akora simika.